ווען אונז זענען מוחל אנדערע מענטשן נעמט עס אוועק א העווינעס פון אונזער הארץ. אויב מ'האט מענטשן וואס אונז זענען נישט מוחל איז עס אזויווי א- א שוועריגקייט א- א העווי זאך אויף די הארץ.